पढ़ाई के क्षेत्र में, एक महत्वपूर्ण साधन मानव है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी ने उसे विषय के ज्ञान और समस्त प्रदान करना है। हुवे जो वह पढ़ सिद्धांत परिभाषा और उदाहरण विस्तार समझाए जा रहे हैं। किताब में तर दिए हैं सही दिशा में मार्गदर्शन करें और पढ़ाई में मदद करें। कोर्स की किताब के माध्यम से विद्याथी परीक्षा की तैयारी कर सके। क्या काम में विषय सिद्धांत परिभाषा और उदाहरण विस्तार से समझाए जाए। किताब दी ने सही दिशा मार्गदर्शन करें और पढ़ाई में मदद करें। कोर्स की किताब के माध्यम से विद्याथी परीक्षा की तैयारी कर सके। विषय को गहराई से जान सके। इसके अलावा किताब शिक्षागण ने उनके लिए शायद होगा। पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई करावल में विद्याथी समझावन में मदद करें।